اذا انا قاعدة انتظر ثلاث ساعات القطار عشان يوصل يعني بطلع تلفوني اجوف <hesitation> شنو فيه أشياء يعني ما سويتها حق اسويها في هالوقت و- ويمكن بسمع كتاب صوتي وبعد يمكن بتصل على يعني احد من ربعي اكلمهم اسولف لين ما ايي القطار